मोला तो खाय म चिला आऊ पोहा पसंद हैव जेन ल बनाना मुश्किल नो हे। चावल से चिला बने आऊ चावल सस्ता मिलेल साथे छुड़ा भी सस्ता मिलते जेकर से ओल बनाए म बहुत अच्छा लगते।